لا معتقدش أن الشعر لي اي صلة دلوقتي بالعصر الحديث خالص ولا حد من العصر الحديث أن هو لسه بيقرا شعر او بيت يعني يتابع شعر او كده مش حاجة في العصر الحالي دلوقتي الناس بتهتم بيها اوي